Raha ohatry zashy an-dragno ao da magna dimy minitra iaho shy mba ahafahako mikarakara sakafo, izy da sy hamasaha vary eh sana za ka, sady sy hamasaha sy hamasaha tegna kazà na bokala sana iza dimy minitra iza, fa de efa gne e tegna sy mainsy ihigna e tegna, da ny efa sy mainsy ny sakafo malaky masaky eky no afaky andrahoa amiza dimy minitra iza, ohatry hoe e paty io zao lasopy, io koa da masaka io ndre dimy minitry avao.